கேச்சிங் அணில்கள் அவற்றின் கேச்சிங் நடத்தைக்கு பெயர் பெற்றவை, அதாவது அவை கொட்டைகள், விதைகள் மற்றும் பிற உணவுப் பொருட்களை தரையில் புதைக்கின்றன. அவை பல ஆழமற்ற துளைகளை உருவாக்கி அவற்றை கவனமாக மூடி வைக்கின்றன.